शुन्ना ति सुरु हुइना सम संख्या यि मेलके हे जेहमे शुन्ना, दुइ, चार, छे, आठ, दश, बारा, चौदा <noise> सोला, अठारा, बिस, बाइस, चौबिस, छब्बिस, अट्ठाइस, तिस, बत्तिस, चौतिस, छत्तिस, अडतिस, चालिस, बयालिस, चवालिस, छेयालिस, अडतालिस, पचास, बावन, चौवन, छप्पन, अन्ठावन, साठ <noise> बारसठ, चौंसठ, छ्यार्सठ, अरसठ, सत्तर, बहत्तर, चौहत्तर, छेहत्तर, अठ्त्तर, असि, बयासि <noise> चौरासि, छेयासि, अठासि, नब्बे, बानबे <noise> चौरानबे, छेयानबे, अन्धानबे, सौ ।